زما په نظر په سپورټ کې شرط وهل ښه نه دی. دا هم قمار ته ورته دی او خلک پرې مالي تاوان ویني. سپورټ باید د تفریح، روغتیا او سیالۍ لپاره وي، نه د ګټي لوبې لپاره تر څو ټول لوبغاړي او وینو لیدونکي ترې خوند واخلي.